gott kvöld og velkomin í kiljuna þátturinn er í styttra lagi

í kvöld en feikilega efnismikill við veltum fyrir okkur uppsprettum lýðræðis menntunar hjá Marteini Lúther en líka mikilli fræga og umdeilda

við ætlum að hitta Steinunni g Helgadóttur hún skrifaði bók fyrir tveimur árum sem vakti mikla athygli er nú með nýja bók sem heitir samfeðra fjallar um ungan mann sem fer um landið og er að reyna að leita að fjölda hálfsystkina sinna byrjum hjá þeim Sigurði g Valgeirssyni og Sunnu Dís

erum með

Óskar Guðmundsson sem vakti mikla athygli fyrir spennusöguna Hilmu og Hilma er persóna í bókinni hans bók númer tvö og heitir þetta er sem sagt Hilma áfram í í aðalhlutverki

nú er ég ekki búin að lesa Hilmu og ákvað að halda því þannig

og prófa að lesa þessa

en maður finnur það alveg að

hún gerist öll í beinu framhaldi af af Hilmu hann tekur upp þráðinn eiginlega þar sem Hilmu sleppir finnst manni þetta er mjög sterk

hroll ofan í tær hefst þannig nú

skemma neitt fyrir neinum að ung stúlka hringir í Neyðarlínuna sex ára gömul segir að móðir hennar hafi verið myrt sjálf er hún lokuð inni í skáp á heimili sínu og þegar lögreglan kemur á staðinn þá er bæði litla stúlkan og móðirin þá líkið þeir vita ekki nákvæmlega hvað er í gangi horfið og þar hefst framvindan mér fannst sjálfri það voru ákveðnir hlutir sem trufluðu mig dálítið mér fannst ekki alveg trúverðugt að svona mál yrði hálfgert gæluverkefni rannsóknarlögreglu í krísu eins og Hilma er á þessum tímapunkti það truflaði mig aðeins við lesturinn en kannski kannski upplifa aðrir þetta öðruvísi sem eru að koma beint inn í hana úr úr fyrri bókinni það gæti verið ég las fyrri bókina og á spennusögu en það pirraði mig aðeins að hann er að útskýra fyrir fólki eins og þér og það er dálítið mikið af útskýringum hvað hafði gerst áður vegna þess að hann er að tengja við fyrri bókina en þetta er samt sem áður heldur en aðrar spennusögur svo varðandi trúverðugleika ég nennti alveg að lesa bókina og hafði gaman af henni þegar líður að lokum þá skilur höfundurinn við mann af því þetta er orðið svo rosalega ótrúlegt allt og þetta er þetta er alveg þokkalega ótrúlegt hvernig hann lýst er í þessari bók og kannski alþjóðleg glæpastarfsemi

sér að vera dálítið mikið ofbeldisfullur já það já það er talsvert ofbeldi

í þessari bók það er kannski annað sem ég hef heldur ekki smekk mér fannst þetta fara út yfir allt sem ég hvað fannst þér um Hilmu ég var að velta því fyrir mér er nokkur munur á henni og karli og konu sko persónan

ég var aðeins að velta því fyrir mér því fyrstu viðbrögð voru þetta er nú hressileg persóna þessi kona svo hugsaði ég bíddu ef þetta væri karl sem væri uppstökkur og frekar

ofbeldisfullur við samstarfsfólk sitt þá þætti mér hann eiginlega ekkert rosalega spennandi ég er nú mjög á báðum áttum með Hilmu líka við skulum fara yfir í þessa bók þetta er dálítið merkilegt hin órólegu eftir

og helvíti mannlegra samskipta nákvæmar en einmitt þau saman í sínum verkum þá er það eiginlega

það væri kannski helst August Strindberg þetta gengur náttúrulega þau voru ekki ekki mjög lengi saman en eignuðust þessa dóttur og hún er

ekki segja að ramminn sé að hún hefur tekið viðtöl við pabba sinn sem hún týnir og finnur aftur

inn á milli en hann er orðinn svo illa farinn þegar hún tekur þessi viðtöl að

ég fékk eiginlega ekkert svo mikið út úr þeim í sjálfu sér en þau eru kannski einhver hryggur í því að hún lýsir uppvexti sínum hún var alltaf á sumrin hjá honum á eyju

upp með mömmu sinni sem hafði miklar og fjölbreytilegar tilfinningar og umgekkst hana

leyti sem jafningja þetta var mjög sérstakur sérstakur uppvöxtur þetta er ótrúlega frægt fólk

að hún hafði engan áhuga á

fjarlægjast þau í

starfi sem rithöfundur hún vildi ekki takast á við þennan efnivið en hérna gerir hún það mér fannst reyndar þessi viðtöl við föður hennar svolítið þau bættu einhverju þetta er svo brothætt hann er orðinn svo gamall hann er að gleyma og hann er svo meðvitaður um að hann sé að gleyma gefa manni einhverja mynd af honum sem maður fær ekkert öðruvísi þetta er ótrúlega

en samt sem áður ég hugsaði kemur eitthvað fram í þessu viðtali það er eiginlega alltaf dálítið svipað en bókin sjálf þetta er sett upp sem skáldsaga en þetta er já ég var ofboðslega hrifin af eiginlega alveg frá upphafi mér fannst eitthvað í röddinni og tóninum og hvernig hún fjallar um þau þetta er svo nærgöngult en samt af virðingu það er hlýja en líka sársauki hennar sérstaklega kannski með það er eins og hún gefi pabba sínum aðeins meiri afslátt af alls konar en bara samband hennar við móður hennar sárt að lesa þetta stundum og móðir hennar er á lífi

verið svolítið erfitt fyrir þær að takast á við pabbi hennar skrifar í einhverju bréfi sem hún vitnar í í bókinni á skírnardaginn hennar ég óska þér þrár bara óslökkvandi þrár í lífinu og mér finnst maður skynja það í öllum textanum það er þessi þrá eftir einhverju sem hún er eins

og að reyna að nálgast í þessari bók ég óska þér þrár óskar maður ekki fólki hamingju og friðar nei þrár

en þá býr maður líka til meistaraverk held ég ég var eiginlega frekar neikvæður framan af þegar ég var að lesa bókina svo einhvern veginn náði hún að snúa mér og mér þykir þetta bara stórmerk manneskja og bók til dæmis vísanir í þennan texta eru svo flottar það sem ég fékk líka út úr þessu var að hún elst upp hjá þessum svakalega frægu foreldrum sem hafa eiginlega hvorugur tíma fyrir aldarinnar hún gæti gert það upp úr lífi sínu en það örlar ekki á svo er hérna við höfum fjallað tvívegis áður um Jon Fosse og þetta er eiginlega helsti rithöfundur Noregs og

einn helsti rithöfundur Norðurlandanna núna hann er orðaður við Nóbelsverðlaun hvað eftir annað og það er reyndar á Listahátíð á að vera sýning á Eddu eftir Fosse í leikgerð

hann skrifar ekki langar bækur sumar lafa saman en þetta er stök bók sem heitir þetta er alla já þetta er kunnuglegt ef maður hefur lesið Fosse það er þessi sérstaki stíll hans sammála því bara flæðir og flæðir

þessi seiðandi tónn einmitt þarna er hann aftur með okkur í litlu sjávarþorpi við byrjum hjá hjá konu sem stendur við gluggann og horfir út á fjörðinn með stóru f i undir fjallinu með stóru f i og og hugsar um manninn sinn sem hvarf sem fór út á bát trillu fyrir einhverjum árum síðan og snéri ekki aftur svo rekur hann okkur áfram einhvern veginn í gegnum örlög og ævi hans sem hefur misst og átt og saknað og grátið við þennan sama fjörð þetta er ofboðslega fallegur lestur finnst mér mér

mér fannst morgunn og kvöld sem ég las einmitt eftir Fosse hér þar sem hann er að fjalla um dauðann í gegnum

gamlan mann sem vaknar að morgni og skilur ekki að hann er látinn mér fannst hún einhvern veginn skilja aðeins meira eftir sig hún var reyndar mjög sterk fallega píanósónötu eða eitthvað svoleiðis

stilla inni í verkinu hann nær að sjóða í lítið verk mikla sögu um

bjargast mér fannst þetta mjög falleg falleg saga Hjalti Rögnvaldsson þýðir hana ég ætla að geta þýðenda passa mig á því og það er Ingibjörg Eyþórsdóttir höldum því til haga en af því við töluðum um það er útlit fyrir að Nóbelsverðlaunin verði ekki veitt það er alveg á huldu gæti vel verið að það verði engin Nóbelsverðlaun í ár mér sýnist að þeir séu að tala fyrir því jafnvel að það sé kannski bara tvenn verðlaun á næsta ári frekar en þar er allt upp í loft í akademíunni nú síðast bara um helgina öllu starfi með akademíunni konungurinn er búinn að þurfa að grípa

inn í og breyta lögum og reglum af því þau eiga í raun að vera átján það þarf tólf til að taka ákvarðanir og þau eru æviskipuð og nú eru þau tíu þannig að þau eru lömuð

út af metoo og það er þessi Arnault sem er maður já sem stendur utan við en hefur verið

það er þar sem þetta byrjar í metoo bylgjunni þar sem stíga átján konur fram og segja frá því að hann hafi áreitt þær með einum eða öðrum hætti

svo bara fer maður veit ekki nákvæmlega hvað gerist en akademían einhvern veginn

sundrast það er þarna ein fylking sem sem vill bara víki og taka allt í

setur fótinn í og er á móti og það endar með öllum þessum

menn hafa verið að hylma yfir með þessum

þetta hafi orðið tvær fylkingar innan akademíunnar eða þannig horfir þetta við manni þegar maður les fréttir að Sara

sem var ritari og er núna hætt hafi svolítið verið í forsvari fyrir hóp sem vildi kannski líka

einhvern veginn gera þetta aðeins gagnsærra ferli af því það hafa verið fjárveitingar til fyrirtækis sem Arnault og

áttu saman og hann er á sama tíma að leka upplýsingum um Nóbelsverðlaunahafa og veðja sjálfur vandamálið er

og þeir stöðnuðu sitja ekki satt þetta er efni í skáldsögu

svona hálf galið en við skulum fara og hitta Elísabetu Jökulsdóttur Elísabet dauðinn í fallega gul kápa eftir Jón Óskar

hvernig ferðu að því heyrðu það var eiginlega óvart ég var

í þessu sorgarferli það er gert ráð fyrir einu eða tveimur árum svona í það en ég var voða lasin eftir að hún dó og mikið að gerast í sálarlífinu og ég hugsaði þetta er allt fyrir mig

en svo var ég á heilsuhælinu í Hveragerði og þá dreymir mig draum og ég túlkaði

að hún vildi fá ljóð um sig og ég sat bara í matsalnum á kvöldin og orti þessi ljóð það var svolítið svona að mamma var alltaf svolítið óánægð að henni fannst ég

alltaf skrifa mikið um sjálfa mig hún sagði geturðu ekki skrifað um Sigurlaugu í bankanum sem kemur heim á kvöldin þannig að draumurinn var svolítið um það það er þarna ég og mamma og svo er frúin á neðri hæðinni sem var hennar svona auka sjálf sem hún kynnti á Facebook og fólk fylgdist með af mikilli áfergju hver væri þessi frúin á neðri hæðinni þannig að hún fær að tala hún veit allt sem gerist í húsinu hún er að segja nú er dauðinn að koma nú er dóttirin að koma Vilhjálmur frá sem fæddist í húsinu og mamma dó þannig að það eru tvö skáld þetta er mikið skáldahús sem sagt þessi viðbygging er gamall

upprunalega og þegar við fluttum hingað þá var

sem við stofnuðum og höfðum hérna leiksýningar fyrir alla krakkana svo þegar við vorum flutt að heiman þá breytti mamma þessu í neðri stofu alltaf kallað neðri stofan

hún var orðin svo máttfarin og komst ekki upp á efri hæðina að þá var búið um hana þarna og rúmið hennar flutt þarna hún myndi örugglega ekki vilja segja að hún væri máttfarin en alla vega bara þetta var meira

þarna og auðveldara að vera niðri einn daginn kom ég til hennar og þá var hún dáin þá var hún farin þú yrkir um hana Jóhönnu og maður finnur söknuð en en hvernig var samband ykkar

mjög gjöfult þá get ég skrifað um það næstu tuttugu árin en þetta var náttúrulega

alkóhólismi hann setti strik sitt og geðræn það er alkóhólismi og geðveiki í þessari fjölskyldu alla vega hvað mig snertir og þetta

sérstaklega þegar þetta eru sjúkdómar sem segjast ekki vera sjúkdómar samband okkar

alla mína reiði til dæmis til hennar ég var reið út í pabba minn en hann var ekki til staðar þannig að ég gat ekki sýnt honum reiðina mína þannig að mamma fékk þetta allt og svona að sumu leyti vorum við móðir og dóttir að öðru leyti

bara vinkonur sem gátum samt ekki verið vinkonur það fannst mér hún alltaf vera mikill töffari ég held ég hafi ekki þekkt samt viðkvæmari manneskju og lófarnir hennar sem maður fékk mjög sjaldan að snerta þeir voru svo mjúkir að þegar hún var en hún var náttúrulega algjör nagli og algjör töffari

það sem mér finnst að mamma mín hafi gefið mér númer eitt er að lífið er ekki svarthvítt hún er ekki góð eða vond samband okkar er ekki gott eða vont

lífið er alls konar Elísabet ég ætla að biðja þig um að fara með eitt ljóð

einn daginn dó mamma dó mamma dó dó dó og setti fugla setti fugla í hjörtun okkar svo flaug hún burt alla leið til heitu landanna flaug flaug mamma mín en setti fugla í hjörtun okkar skildi eftir tómarúm í hjörtum okkar en nógu stórt fyrir fugl Steinunn Helgadóttir sæl vertu þú varst hérna hjá mér fyrir tveimur árum með bók sem heitir raddir úr húsi fékk geysilega góðar viðtökur hér er önnur bók eftir þig sem heitir samfeðra hún hún gerist nítján hundruð sjötíu og fjögur en byggir á því að einhverjum árum áður hefur maður sem starfar sem leigubílstjóri farið hringinn í kringum landið með og getið ellefu börn er þetta ekki ramminn já sem sagt Janus sonur sem hann eignast ári seinna hann fer af stað í ferðalag og ákveður að leita uppi

þessi systkini sem pabbi hans hafði aldrei hirt um að skipta sér af þessum viðtökum sem hann fær já þetta er mjög ólíkt fólk þessi systkini hans og kemur úr ólíkum aðstæðum eru nú svona og svona á milli Janusar og þessara systkina sem hann hittir en hann nær að hitta þau öll en hann er ekkert mjög afgerandi persóna sjálfur hann þvælist eiginlega um einhvern veginn já Janus er sko stundum er fólk sem sem virðist ekki vera miklir bógar fólkið Janus er sá sem fer í þetta ferðalag til að finna þessi systkini sín og það þarf svolítið hugrekki

til en hann er ekkert sérstaklega litskrúðugur eða svona hann er ekki þannig manneskja sem maður tekur mikið eftir en þú leikur þér mjög

í bókinni hverjir eru að segja söguna

hvers vegna gerirðu það mér finnst eiginlega hlutirnir eru þannig að það er aldrei bara einn sem sér söguna eða eða til dæmis ég sit hérna núna á móti þér og þú á móti mér og ég sé eitt og þú sérð annað og það er svolítið gaman að leika sér að þessu þær fá meiri dýpt

þær verða eins og töfrateningur sem þú getur snúið þannig að þú sjáir sem flestar hliðar en þetta gerist árið nítján hundruð sjötíu og fjögur hvers vegna velurðu árið sjötíu og fjögur að hluta til vegna þess að þessi saga tengist svo mikið fyrri bókinni og þar gerast sögurnar um Janus sjötíu og fjögur en líka vegna þess að mér finnst þessi kynslóð sem varð fullorðin á áttunda áratugnum hún var mjög sérstök hér á Íslandi eða

sérstökum tímum þetta var fólk sem

við vorum send í sveit á sumrin til að tengjast fortíðinni og forfeðrunum og landinu og öllu þessu en

við erum eiginlega síðasta kynslóðin sem er send í sveit á sumrin en jafnframt erum við fyrsta kynslóðin sem getur flogið út í heim og flakkað þar

allt með mjög góðu við vorum umvafin tónlist og

þetta voru svolítið skemmtilegir tíma það er þarna hvort tveggja það er utanlandsferð og það er líka þarna þorp sem maður mundi

í bókinni já því þetta var allt á þessum tíma við lifðum í forneskju og jafnframt í framtíðinni mér finnst eins og þú hafir ofboðslega gaman af því í frásögn

gaman af því ég mundi ekki gera það ef ég hefði ekki gaman af því ég er að gera þetta fyrir mig líka til dæmis

hluti af sögu er allt í einu sögð af hundi já hundar er mjög gáfaðir þeir eru góðir sko og hundar náttúrulega upplifa heiminn líka ekki síður en við eru einhverjar fyrirmyndir sem þú ert með í þessari sögu já stundum en stundum set ég bara saman einhverjar fyrirmyndir og og svo er auðvitað eitthvað af mér líka í þessum persónum þetta er bara einn hrærigrautur þetta er alls konar en þú ert aðeins að halda áfram með kannski svolítið sama anda og var

í fyrri fyrri bókinni já líka vegna þess að þessi bók er eiginlega þessi bók og fyrri bókin voru ein bók til að byrja með síðan var þetta bara orðið svo mikið og flókið að ég varð að skipta því í tvennt þannig að þetta eru systur þessar bækur þær eru systur Steinunn þakka þér fyrir að koma í kiljuna við skulum fjalla aðeins um ja hann er nú svo sem ekkert blávatn var hálfgert torf hann Marteinn Lúther ritsafn hans er hundrað og tuttugu bindi held ég en hérna eru tvö þeirra á íslensku Gunnar við erum hérna í kirkjunni á Reynivöllum við ætlum að tala um Lúther þú varst að gefa út ásamt fleirum úrval rita Lúthers í tveimur bindum hann var afkastamikill höfundur en hvers konar rithöfundur var skrifaði frá hjartanu getur maður sagt hann var náttúrulega fræðimaður en hann skrifaði af mjög miklum krafti og hann var sterkur í svona

snillingur í meðferð tungumálsins

í augum Þjóðverja er Lúther svona eitt stærsta nafnið þegar menn tala um þýskuna um tungumálið hann á raunverulega heiðurinn af því að hafa búið til þýskt ritmál þýskt talmál þarna í fyrri bókinni eru þessi hörðu og ritið um frelsi kristins manns um góðverkin og fleiri rit sem hann skrifar svona kringum fimmtán hundruð og tuttugu þetta

er raunverulega hvert meistaraverkið á fætur öðru þetta eru mjög hörð rit þetta eru

þar sem hann raunverulega ræðst á páfann og veldi páfans og rekur allan ósómann í kringum þennan rekstur í Róm þarna þegar Lúther tekur til óspilltra málanna þá er kirkjan náttúrulega gerspillt já hún er gerspillt og Leo

tíu páfi sem

Lúther fimmtán hundruð tuttugu og eitt

hann um aldur og ævi og þeirri bannfæringu hefur ekki verið aflétt fékk embættið bara vegna þess að hann var af Medici ættinni í Flórens sem var mjög auðug ætt og raunverulega var embættið keypt fyrir hann og þannig gengu embættin kaupum

og sölum og þetta var ekki góður tími fyrir kaþólsku kirkjuna í seinna bindinu þar er hann meira að leggja línurnar siðaskiptin eru orðin og hann er að leggja línurnar fyrir

þessar nýju hugmyndir þennan nýja sið já hann leggur línurnar bæði fyrir nýja kirkjuskipan hvernig hann vill sjá kirkjuna og

líka fyrir samfélagið svoleiðis að hann er líka mjög pólitískur en í sambandi við kirkjuna og endurnýjunina

hann vill leggja mjög þunga áherslu á það er staða leikmannsins að hann hafi notið einhverrar vígslu sem engar forsendur eru fyrir í Biblíunni og hann segir það er ekki ofan frá sem á að stýra kirkjunni heldur á að stýra henni neðan frá

frá söfnuðunum kirkja sem slík hún á að stjórnast af fólkinu heima í þorpinu en ekki frá Róm og þetta er náttúrulega algjör kúvending og þetta getur maður sagt að sé þetta lýðræðislega eða þessi lýðræðislega meginregla í mótmælenda kristninni og þess vegna er það engin tilviljun að lýðræðið það þróast best á þessum svæðum hafa fest rætur

skrifað mikið um Lúther náttúrulega innganginn að þessu ritsafni en fyrir nokkrum árum gafstu út bók svipmyndir úr siðbótarsögu um Lúther en þetta eru umbótatímar og afleiðingarnar af þessu verða til dæmis gríðarlegar styrjaldir þegar verið er að breyta þessum kerfum öllum þá náttúrulega hlýtur það að kalla á einhvers konar átök einhverjir eru að verja sína hagsmuni og það er

ekki hægt að skella skuldinni á þá sem eru að berjast fyrir fyrir réttlæti að það verði stríð þú telur sem sagt að Lúther hafi verið að berjast réttu megin á bandi réttlætisins Lúther var enginn enginn stríðsmaður og siðbótarinnar eða áratugi þá var ekkert um styrjaldir það kemur seinna það leynir sér nú ekki að þú ert heillaður af Lúther já ég er mjög hrifinn af Lúther og þegar maður fer að skoða þessa sögu betur og meðal þeirra samfélagsáhrifa fyrir utan þetta þá má til dæmis nefna bréfið sem hann skrifaði vegna þess að það er svo mikið verið að tala um skólamál núna að hann skrifaði fimmtán hundruð tuttugu og fjögur opið bréf til

í Saxlandi og raunverulega um allt Þýskaland um að þeir ættu að að stofna skóla fyrir drengi og stúlkur

stúlkur og fyrir allan almenning þegar klaustrin væru að leggjast niður sem var að gerast á þessum árum þá ættu þeir að nota þessi húsakynni til að stofna skóla en hvað mundirðu segja að ætti erindi við almenning í þessum ritum það eru rit eins og til dæmis um góðverkin

Lúther er að fjalla um yfirvaldið og hann er tala um það að kristinn maður hann á ekki að lúta yfirvaldinu heldur á hann að hlýða yfirvaldinu en hann á ekki að lúta eða hlýða óréttlátu yfirvaldi hann kemur með rökin fyrir

svo vinsælt hugtak núna og yfirleitt rakið til

rekur það meðal annars til Lúthers svoleiðis að það er eitt og annað sem er algjörlega klassískt hvort sem við lítum til kirkjumálanna eða svo má nefna að er sagt að Lúther hafi þótt bjórinn góður honum þótti bjórinn góður og Katarína kona hans hún bruggaði bjórinn og hún þurfti að brugga töluvert mikinn bjór vegna þess að gestagangur á þeirra stóra heimili var með ólíkindum hann er prestur með fjölskyldu og það er nýtt þau stofnuðu sem sagt þetta heimili giftu sig í

líka í okkar sögu og meðal annars að því leyti að þetta var opið heimili það var mikil gestrisni og það var mikill kúltúr þarna það var lesið mikið og talað mikið og svo var tónlistin hún var í hávegum höfð hjá Lúther og Katarínu og raunar í söfnuðunum líka og lúthersku kirkjunni alla tíð